Ман бартарӣ медодам, ки бозии футболро аз телевизор тамошо кунам. Чаро? Зеро тамошои футбол аз телевизор чанд бартарӣ дорад. Аввалан, ман метавонам бозиро дар оромӣ ва бо шароити хуб бинам. Дар хона ман ҳама чизро назорат карда метавонам: обу ҳаво, овоз, хӯрок ва ҷойи нишаст. Сониян, аз телевизор бозиро бо такрор ва наздикбинӣ мебинам, ки дар варзишгоҳ имконнопазир аст. Ҳар як гӯшаи майдон нишон дода мешавад ва ба таври равшан фаҳмида мешавад, ки чӣ мегузарад. Албатта, рафтан ба варзишгоҳ ҳисси дигар дорад. Садои мухлисон, эҳсоси зинда, муҳити ҷолиб. Аммо шахсан барои ман тамошо аз телевизор роҳаттар ва фаҳмотар аст. Аз ин сабаб ман тамошои футболро дар хона бартарӣ медиҳам.